اتمنى لو عندي مهارة كتابة والقاء الشعر العراقي ، احس الشعر يحكيلنا عن قصص صاغت بزمن قديم ، والشعر يصيغا بوزن وبقافية بحيث تسمع الشعر وتتلهف حتى ينتهي حتى تعغف مضمونو ، ومرات اشقد ما يعجبك بيت شعر تضل اتعيدو بينك وبين نفسك تحسو أثر بيك.